Karazana akanjo ndraiky a: <hesitation> tiserta an, rôby an, <hesitation> patalogna misy velondrirana, de misy jean raha reny de sôrta, semizy a, <hesitation> zipo, de <hesitation> misy koa akanjo bà, de blouson.